Bepom che wuyuam wari puat abu wuki dzo kan le wuchu nyin areto benkap kitor bituo wukuelo bibel wawuor ste bi pie kue le oku edzo le wuchu bilie lie ozugu belieh e, ajujue belie lie bemuor entchong belie lie bitchong wuwyin wuyin are bible bipuopuo omgu ete ete ete besharo ewa ea opelpel mob le libishong bipupu ebiete bilielie wuwuor ofefe bitchong le maal bima puopuo bililie nte ofe bictong bimi pie beki bi pie pie nyuam wuwuor wamama wu lie ste ste ste wushebu ste wuwurue lie bishi e, so wuyuan abe wuri bebebe a wucha wulebki, kikul ke lie lie bicthong be bebe ifaki, wuyiam abu wule ya chan bubue wufe wuyuam nyi yue ye elanu le wuchu lue ekpa bu peaki penu ki eyuel ebu tue wuyebi ye ke ke nule